Curiosidda kua ñeerai jaeko oipota jei oi yandeve yande mbae ñanekirei yayapo yave jekuaeavetakoñyande <hesitation> yandepoki jare yande <hesitation> ñanoita mirata yaiporuvaera yandearakua jokuae mbae ñanekirei yayapovae ñaivaere jaere anita yandeaki <noise> esa ñanekireitako mbae ikavi oe oi yndeve jaema tantako yayeroviata jae jokuae sevegua